Adiny raika isan- isan'andro zaho mi- mihinana, <hesitation> quinze minutes ny maraina, de <hesitation> matsagna ngamba mety hoe trente minutes karaha io zaho mikaly, ny hariva indray koa mety hoe quinze minutes, quinze minutes eo koa zaho mihinana hariva.